Ayo waa andi nai ayiri asho ntsaa, ndi hwanai ndi nana, kapyin’a nu anai ndi nanna bai chikhen ndi ji buyu hunnu ndi nana, m ma ji bujua, hunnu ndi bi hwanai, mma hwanai ra, abe makakya nkai donnaba, nkai fandiun naba, chikhen ukai nya buzun we fen, aken chia aken zen andeba chikhen umanai we buiyo hunnu uri du gbendi wai kyonkyon du gbendi wazenji, abye maka kyaa, ndinyaa abua sepyu wekena ku bwan shishi baa nareia mma nya bua sepyua weura hunnu ndibi ndibi jiki, aki kumaa mma china kapyina itsa nna jiki nyonu tsaa, nnaji buju nyonu tsaa hunnu waa abye zun kukakya